التحكم في النار يعطيك قوة عظيمة، النار ترمز للطاقة والقوة، بس تحتاج تحكم وحذر عشان ما تسبب مشاكل. التحكم في الماء يعني تقدر تتحكم في البحر، الأمطار، وتخلي الطبيعة تمشي كيف تبغى، والماء رمز للحياة والهدوء. أنا أفضل التحكم في الماء، لأنه يساعد على الحياة والراحة أكثر، وأعتقد إنه قوة هادية وأعظم.